El su pran era de dil a Mairil i alogu allí pescal el bus pa Gandía a echal unus díinas de bureu pala praya. Peru divan tous hateaus i clissaítus conos mobis i pescarun la viajera que diva pa Rumanía. I cómu divan de hateaus que no s'echarun cuenta hata qu'a unu se le hazía mu largu ya i vidu pola ventana letrerus en italianu. Total que s'abaxarun i pallí s'ajuntarun con unus que divan de festival paí pa Croacia... i no sabemus ya más ná.